Sannari kan aha muse doma na musim seblak, anggo seblak tongkan ari-ari on pe na tabo sajo dei, ke ma dot dongan-donganku i khusus marseblak mon mardalan pat satonga jom jadi pardalanan i na ke de iba mardalan pat i ponting mangan seblak abis mangan seblak non marbakso muse dopei ke muse lao muse dopena naroni i mulak mangaji pe non na idope non karejo i marseblak dope i angg inda naron mangutur panganon ni alak i tongandalan, anggo inda naron aha muse doma mie gomak pamasak mei naron mie gomak i ibolgang jolo mik nai dungi naron baru i patiris baru ibaen bumbuna, bumbuna ntong lasiak, tomat, o dasun, torus o bawang merah, torus bawang prei dot daun sup ima non i tumis mei naron igoreng kan baru igabungkon imei non ipangan marrami-rami muse naron i ke muse me naron mangaliwet bage i marrami-rami juo mei naron ipe i abis jadi epeng na ponting butong bitua, tu depok pe ma jungada maui ke marpocal <noise> marpocal marsoto marmisop pokokna alak-alak mandailing mantongan na i jojoran mei i ijia parjagalan na i dungi naron dung mulak-mulak soni naron baen puding dopei i puding kelapa. I muse me naron ipangan marrami-rami i kan marrami-rami marmasak masak soto marmasak pocal, baen gado-gado, sada nai mie ayam pe na taboan ulala i anggo mie ayam intongan kan i batu gede mei gorarna par aha nai parjagalan nai mie ayam bakso na taboan i teh manis na ntongan tolu ribu mia sagalas kan ikojar mei tusi mulak mangaji i anggo inda lau ke mangaji ben na murai arganai kan bakso ntong sapulu ribu ma ia mie ayam lapan ribu teh manisna ntongan tolu ribu ma ia tagi sajo mantongkan baru naron mulakna non manjalaki rujak-rujakon muse mei mulak mangaji non mangarujak mei iba i marrami-rami musengan imuse me non i parrami-ramion non tolap tu bagas.